संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्कृति विविधता स भरपूर छै। यो देश म अलग-अलग जाति, धर्म और भाषा बोलण वाला माणस रहदन। यहां क मुख्य चीज स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आजादी छ। संगीत म जैज, हिप-हॉप और रॉक क जनम अमेरिका म होलु। <hesitation> यहां क खानपान म बर्गर, पिज्जा और फ्राइड चिकन प्रसिद्ध छन। खेल म बेसबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल खूब देखणु जालु। अमेरिका क त्योहार, जैसे स्वतंत्रता दिवस चार जुलाई और थैंक्सगिविंग, हर माणस बड़े धूमधाम स मनांदन।